କୋପାସ ରଟୀ ସାଥ କୀ ପରୀ ତିଯାରୀ ହୁଏ। <hesitation> ତୋ କୋପାସ ଗଚ୍ଛ କୂ କୋପାସ ଧରାଜାଈ ଏବଂଗ ସଫା କରାଜାଈ। ଏହା ପରେ ଏହୀ କୋପାସ କୂ ସୁତା ଭାଵରେ <hesitation> ପିଚିନ ତିଯାରୀ କରାଜାଈ। ଜାହରୂ ଜାଲୀ ତିଯାରୀ ହୁଏ। ଏବଂଗ ପରେ ଏହା କୂ କୀ ସାଥ ଆକାରରେ କୋଟୀ ତିଯାରୀ ପରାଜାଈ।